Oïmeko jeta kua dispositivo jeisuperetava, oime USB, impresora, telefono celures reta, escaner, camara fotografica, televosores, oimeko aipo jeta reta aikuaa jeereta